Tu nejt shumë me juve, sidomos kohëve t’fundit, osht e pamundun mos me e vrejt që ju jeni nervoz me njoni tjetrin. <hesitation> diçka ts- situata mes juve nuk osht n’rregull edhe m’duhet patjetër me vet çka osht problemi? A jeni përla? A ka shku diçka keq mes juve? Zakonisht shkoni shumë mirë, kshtuqë çka ka ndodh kohve t’fundit?